زهره د روبوټونو انجینره ده. د هغې اختراع، یو درملتیاکوونکی روبوټ، د ناروغانو احساسات درک کولای شي. خلک یې له لومړي سره منفي و، خو کله چې یو ماشوم له مرګه وژغورل شو، ټولې سترګې بدل شوې.